Kiraita ipuere ñane rëtape yayapo tembiu yayapo rami tembiu renda rupi kirai oyeapo ñane rëtapeko yande puerevi yayapo yande yaipota yauva rami anitavi oajaeteye yamboajaete yamboyea oyougui mbae jaƚ reta ndie jayaeko jengätuta yande yayapo kavita e como ñai tembiu renda oyeapoape ramiko ñanë rëtape yakaru ñai